टर्की की संस्कृति सो एक भारी चीजोँ से रैबाजी जुस मुझ यूरोप एशियायी दूओ की संस्कृति मुझ भारी प्रभाव देखनक बेतो टर्की की संस्कृति में तीन का धर्म खाना पीना चाय नाच गाना ये सब आओ।